Injo nakke menurukku hp injo kunni-kunni na penting mentodo ante injo pakua hp a seba' karena kebutuhan mentodo nu samang anre hp iya pada mento' mako tau pongoro iya kunni-kunni na anak-anak a iya samang anre mo na karena hp iya bou anre mento' mo na anu iya pada mento' i tu pongoro jadi injo hp a penting mentodo karena injo perkembangan zaman a injo do ka beda tokmi intu tau nu zamang ri tahung annangpuloaki tallasa ki kunjo nampa inni sekarang ruang pulongmi appa meda mento' mi harus mento' pa riek hp untuk melancarkan komu <hesitation> panjo komunikasia ri paranta tau ri bija-bijayya ri totoayya, ri uranga jadi harus mento riek hp kemudiang injo hp a untu' <hesitation> mempermu <hesitation> apa ampaka muda ngasek injo jama-jamang a do kemudiang untuk anguppa ki infomasi informasi penting samang anre hp iya anre kalia mentodo' kemudiang <hesitation> injo hp a kunni-kunni na kulle dipake utu' akbalanja <hesitation> kunni-kuni na nu canggi mentodo mo injo anua samang riek hp kulleki ngitte ngasek i anua <hesitation> nu tala di ittea kunni jadi bangsa injo taua bojaki informasi tentang i anu-i anu tappela i biasa intu ri hp a jaki isse i unjo kunni-kunni na riek mo dikua pesbuk Riek mo dikua wa riek mo diku yutub, injo yutub a kulle ki nontong injo pesbuk a inpormasi-inpormasi ri tetanggayya kulle to'i ni uppa injo samang a nakku ki ri kamponga kunni-kunni na manna ki tala minro kulle ji kulle maki akbukka pesbuk, di itte ngasek totoayya <hesitation> kulle ki ngitte google riek nikua google anu maps kulle ki ngitte bala a secara langsung tapi walaupun tala kulle ri anu injo do injo do, injo weh hp a penting mentodo